Ny tsy itovizan'ny sakafo biolojika sy ny sakafo misy produits chimiques an, dia toy izao. Ny sakafo biolojika an, tsy mankarary, tsy miteraka aretina, mahasalama. Fa ny sakafo misy produits simika, tena mankarary. Ary ny ho elaela ary an, dia miteraka <hesitation> homamiadana.